I pes a sun la trüita, ël discus, ël delfin <hesitation> la balena, i anemun <hesitation> e pöi sa pa përché anche li n'a veiu tanti però sai pa sai pa di ël nom